Sema hate gofasa, sema hate nguti, sema hate jawa, sema hate besi, sema hate guae, gosora, gomode, igo, ngusu, posi-posi, sedaba hate giawas, sedaba hate waringin